Xozirda men dieta qilmayman <hesitation> lekin dieta qilgan bo'lganimda men <hesitation> shirin ichimliklardan vos kechib <hesitation> shirinliklarning o'rnini meva bilan almashtirib va oziq ovqat yorliqlarini o'qib yashirin shakarlarni aniqlab <hesitation> shirinliklar tarkibini kamaytirgan bo'lar edim.